﻿पांच वारसांत संव्हासारंतलो सगळ्यांत बारोम बुद्धिबाळा खेळगडो। जावपाकां हांव एक खरां प्रशिक्षण येवजणां तयरां करातलों। हांव सुरावता करातलोम पायल्यार वरसा भुनायाद तयारा करून। बुद्धिबाळाच्या मुलाव्या गजालिंचेर लक्ष केंद्रित करून। मास्टर विश्लेषण करून आनी नेमण येसायो करून। उपरांताच्या वारसानी हांव प्रगत उगडपाचो अभ्यास करून। रिपार्टरी तयारा करून आनी एंडगेम्स ताजनात्लीन तिणी वांतेंकर जाळतलों। बुद्धिबाळा प्रशिक्षक वांगडा काम करातलों आनी शारीरिक आनी मानसिका निरोगीपणाची नित्यनेम तयरां करातलों।